Chi penzu a una festa ca mi prascidi meda festeggiai, penzu ca sa Pasca esti sa festa in assoludu ca mi prasci de prusu, poitta pozzu torrai a dommu, pozzu torrai in famiglia, in Sardigna poitta deu seu sardu ma non bivu impari ai, a sa famiglia cosa mia de annusu e sa Pasca, pru ca Natali, traballendi in Ospedabi, esti pru faccili po ammimma. Pozzu torrai a dommu, <hesitation> po ammimma este una di meda importanti poitta pozzu passai meda temupus impari a mamma mia, a fradi miu, a babbu miu <hesitation> e is amugusu miusu ca funti aparrausu in Sardigna e che non biu dogna di. <hesitation> Mi prasci meda pappai e sa Pasca este u momentu <hesitation> importanti po custu, esti u momentu in cui pozzu pappai meda. Pozzu pappai s'angioi, pozzu meda drucchisi e pozzu pappai in Sardegna impari a mamma mia ca esti bravissima a coghinai e prepparada medas cosasa, meda boasa. Mi prasci meda a su proppriu torrai a dommu poitta esti u momentu in cui accabbu de trabballai e pozzu torrai i u'attra terra ca è sa mia propriu po passai de su tempu imparisi e cussu è ua cosa ca mi prsci meda. <hesitation> in prusu è su momentu in cui pozzu biri zieddu meusu e fradibi meusu <hesitation> a su propriu mi prasci meda pappai imparai a issusu e passai su tempu cu issusu. Po cantu deu aparru in Sardegna po pagu poitta pozzu fai Pasca e sa di doppu, ma poi deppu torrai a Milau po trabbalai. <hesitation> A mimma u pagu mi pesada aparrai meda tempusu lantau de sa famiggia cosa mia poitta po a mimma esti meda penzamentu e mi prascinti meda custa festasa poitta deu pozzu torrai a dommu e bi <hesitation> babbu miu e mamma mia e assigurai ca istanta bei, poitta. Esti ua cosa importanti po a mimma e in callucuna otta seu in penzamentu propriu poitta deu bivu de s'attra patti de su mari <hesitation> pensu che babbu miu e mamma mia teinti bisongiu de unu aggiudu du è fradi miu, ma deu non seu ingui e chi du esti bisongiu de ua mau po a mimma è unu pagu difficili a du penzai e duncasa penzu ca is festasa funti meda importantisi po a mimma puru poitta pozzu bì babbu miu e mamma mia e biri impari a is ogusu meusu ca istanta bei e chi funtisi in prea salludi ca esti ua cosa importanti po a mimma.